<hesitation> zhi ma pani ya ra nu shina na ma thlǝmi ya na joseph buba. To waya nggyi nǝ ya mi rǝghǝn iriya ndza ndza mbwi sawrǝ mbwa dzǝmbǝ na ndza zan na tun ra sǝ lokacia <hesitation> lokacia mbwa buhari rǝ harǝ sǝghǝ rǝ naisha rǝ ndwai mbwa kanǝ tinibu gaskiya mbǝ nggǝro mbwi zugha nggǝro ɓa zǝw ma lokacira ɗǝɗǝmǝ na sai nǝ gha nanǝ kowa dubu ɓughǝ kǝla gha ko dubu gutan na a mban vala gha na ɗa nǝ gha nkyi kaɓo mota nǝ gha tsǝw bana nǝ gha tsǝw bana nǝ gha sǝghǝ har wa kaɓowi dlanǝvǝ kǝla gha harǝ na gha mban lrǝ swi nǝ gha sǝgha ká ˈyashigha nǝ ko nǝ gha sǝgha ká malǝnga harǝ nǝ kaɓowa mma dlanǝvǝ kǝla gha kwa jiba gha amma ma na ndza zǝn na na ma dubu gutan kǝla gha na ndza zǝn na na swa shi nai za mban mǝlǝw nkyi kaɓo mashin mma ngǝro ma na ndza mbu ma ma gha tsǝw rǝ kauyi ko mbǝ bǝrini swai nǝ gha nǝ nanǝ mbu wa mbwa vuvǝyi vǝ na ndza zǝ zha domin kaɓowa shiw sai nǝ gha nanǝ iri nggǝrowa sa mbwi ko wa kaɓo kǝla gha na ndza zǝ zha nǝ gha tsǝw lǝrǝ swu ma má gha tsǝwurǝ luma nǝ dubu gum na ma zhai mbaghǝva sǝghǝ na swa shiw a mban ndza nǝ gha ɗa ma ma gha tsǝw nǝ dubu sǝlǝwntsǝghǝ na ma zhai nǝ gha na wa kaɓowa gwivǝ kwa jiba gha nǝ gha sǝghǝ swa kǝla gha shiw kai vǝzhi ntu ma nǝ sǝla to sai nǝ gha nǝ na ndza zǝ zha ma gha tsǝw nanǝ pwai mbwa ghǝrǝi mbǝ inji na ma gha tsǝw na ˈyi nai gha nǝ fa rabiya tasawa nai ndwa sǝghǝ nǝ kaɓowa shi nǝ gha mban lǝrǝvǝ swu rǝw anǝ nǝ gha dǝyi ngga dai nǝ gha dyi ngga ghunǝ nǝ gha dyi ngga magyi nǝ gha dyi ngga sabulu kowa nai swu dai ˈyi tsumǝ gaba ɗaya nǝ mbwa ta dafa zha nǝ to ma zhai kai, Harǝ wa saˈa mbu na ndza zǝ zha wa mbwa ndzǝmbǝ ghǝlǝ mma taw nǝ mbwa ghǝlǝ bana nǝ mbwa ghǝlǝ bana kambǝragha nǝ ndwa kumanǝ swa zǝma nji ko zhi ma na nuya na ma mbǝra mma wa mbwa ghǝlǝ hwi waya wu swara kǝlǝ ˈyiriya ghǝla ghǝ zhi na ndza zǝ na rǝ wa to ndza ndza mbu mbǝ nggǝro mbu mbǝra ru mbwa kǝlǝ waya ya ma zhai ya ndangǝw rǝ vǝya na waya y shiw ƙha rǝ ya hi ma ko jigha shiw rǝ zǝma jighǝw to rǝ ya sǝghǝ ndzondzǝ rǝ ya ˈyinga swi wu swara kǝlǝ iriya na ghǝlǝ sǝghǝ rǝ wu swara wa to ma riya ˈiyana su ˈyinga na iriya ndza ndza mbu na ndza zǝn na ma gha tsǝw miyi nǝ ndu na ma gha tsǝw lǝrǝ swu ma kai kaɓo kǝla gha má ka haiˈi gha ɓaw anǝ wa makaranta shi nǝ mbwa nkya ka ˈyashighǝ anǝ swa zǝma zǝma mbu mbǝ ghyi anǝ gha fǝ mbu mbǝ ghyi papahǝ ma nǝ gha dlya shirǝ swa ndza gha mbǝ na ndza zǝ zha mi nǝ gha ma nǝ ndwa tsǝw nkonkwalǝ gǝrǝnangai nǝ nja mi gǝrǝnangai mi mi swu gha kǝn na nontǝ ndu mma ka nggyi ɓa nǝ nja nanǝ ghaw ma domi swa kǝla ghǝnja shiw sai miyi ƙha nǝ nja miyi vǝzhi ntu má ma gha yiw swu kǝla ndu ma sai nǝ ghuna mpa wu sawara sa nǝ ghuna mpa ghuna ghǝnji rǝ mi nǝ gha na nǝ ndwa ɓulǝ hurǝ ƙha wa to swa swa shi swa kwa jiɓaw sai ghǝlǝ mma masaman na ndza zǝn na mma nǝ mbu mǝhanǝ, má hanǝ gha pughǝrǝ babalǝ mma anǝ pwatǝghǝ na ndza zǝ zha mi nǝ gha na wa ndwa sagyi rǝ ghǝn gha mi nǝ gha na ko wa mbwa pazhi cighǝ ko waya má wa mbwa kǝlǝhwi nǝ mbwa kavǝ nǝ mi nǝ gha na wa mbwa sǝghǝ pazhi cighǝ gha mi gha mbǝ ghyiw nǝ mbwa sǝghǝ ɓaɓalai cighǝ gha nǝ mbwa dzǝmbǝ cighǝ gha nǝ mbwa fǝhwi ˈyi hova gha nǝ mbwa fǝhwi kowanai swu kimbǝ ghyi gha dai gaba ɗaya don wa mǝlǝvǝrǝ pwa ndza ya rǝ. Rǝ mbwa sǝghǝi rǝ mbwa sǝghǝi rǝ mbwa sǝghǝ tsi nontǝ malaghǝ rǝ mbwa thlǝ fǝhwi kaya zǝ gaba ɗaya ˈyi pawa zǝ rǝ mbwa tsi ghǝzǝ wu swara kǝlǝ nja swu sǝghǝrǝ wa to <hesitation> wa to ndzai ndza ndza mbu mbǝ na ndza zǝn na ma gha nanǝ nǝ mbwa badlǝ <hesitation> ko fashi ma tsǝw gha na mi nǝ gha na nǝ mbwa fasa mbu nkonkwalǝ mi nǝ gha na nǝ mbwa ghǝla gha ˈyi nǝ ngyidla ˈyi nǝ gǝra gaba ɗaya ma tsǝw ghana nǝ hya tǝtǝɓǝ swarǝ gaba ɗaya vǝ gha nǝ hya tǝtǝɓǝ swarǝ vǝ gha mi kaɓo rǝ hya kumanǝ nǝ hya fǝhwi gaba ɗaya sarǝ kwa jiba gha mi swarǝ hya kumanǝ nǝ hya fǝhwi sarǝ kwa jiba gha ma gha ɗarǝ nǝ gha ntsǝ na nǝ hya tsi gha ko nǝ <hesitation> nǝ hya tsǝ gha nǝ hya fǝfǝhwi swarǝ vǝ gha ko mashi nǝ hya kǝlǝhwi ko mota nǝ hya kǝlǝhwi gaba ɗaya ƙha wa to wa duniya zǝma ɗantǝghǝvǝ tsabarǝ mbwa kukulangǝ ma ghǝtǝnǝ zǝma damu nǝ mbu wa tsǝrǝvǝ ma ra zǝma tsǝrǝvǝ na ndza zǝn na na nǝ hya nǝ wu nggǝro ɗa mbun na rǝ nǝ hya nǝ ndza nǝ ɗa nǝ mbwa vala mbu rǝ ama sam ghǝtǝn nǝ ninjaw to gaskiya wa mbwa ndzǝmbǝ nontǝ nggǝro zugha nggǝro ɓaw nai mbwa ndzǝmbǝ na ndza zǝn naw mma ko pawa mma <hesitation> nǝ gha há ma gha mban há pawa ndǝrǝw má swa zǝmai gha vara zǝm ɗǝɗǝmǝ gha mban zǝmǝw makǝ na mbwa zǝmǝ swi rǝ vǝ dama ama na ndza zǝ zha mi nǝ gha gutanǝ mi nǝ gha ɓughǝ ma ndwa ndza nggalǝ kǝn na mi nǝ gha ɓughǝ ko daiyai mbwa zǝm mma yawanci ma gha tsǝw mbǝ ghya mbu na ndza zǝ zha na sai dai nkǝthlyi dai nkǝtlyi nai mbwa ta gha mban kumanǝ ˈyi mbǝ daiyiw sai dai ɓǝɓai nai mbwa ta.

Mbwi shirǝ swai mbwa zǝma mǝlǝ nǝ swu naw ama sai dai nǝ mbwa gǝggyi ˈyarǝghum dai swa shi na nggyi yi ˈyarǝghumǝw swa shina nggyangǝ ˈyarǝghu pa maw sai dai nǝ mwa sǝghǝ nǝ mbwa mǝlǝ dǝwa ka ˈyarǝghumi kambǝragha nǝ ˈyarǝghumi fǝ pǝla nǝ nja vala mbwi kyikya na ndza zǝn na wa ntuvaya shi má kwana ki nǝ nja ká zhi nǝ nja dǝyi kǝla nto wa kaɓo kǝlazhi nǝya vala ghǝnji rǝ ya ɗa kǝshi ghǝnji na to maya kumanǝ nǝ na wayu vǝla gha ƙha pazhi kǝshi ghǝnji amma kuma wa ɓǝ nkwaɓaya wu yi vǝla ghǝnji domin ma swangǝ kam gasikiya wa nggǝro shi na ndza zǝn na zugha nggǝro ɓa na zǝma sa mbu na ndza zǝn naw kimbǝ tsǝwa tsǝwa mbwi ma swa mbwa mǝla mbwi na ndza zǝn na sai nǝ mbwa thlǝ na mbwa vala amma ma gwamnati mma wa tsǝrǝvǝ nǝ hya nǝ swa ndza mbu mbǝ nǝ hya nǝ kokwariya mbwi <hesitation> nǝ hya nǝ nǝ hya vala mbwi kambǝragha nǝ mbwa kumanǝ nǝ mbwa ndza nǝ rayiwa ndǝrǝ gaskiya wa dzǝmbǝ nggǝro kam zugha nggǝrowa mbwa ndzǝ mbu wa gǝdlyatitya yawa mbwa yá gudlya ghyi ma ya yawa mai na ndza zǝn na ma ko namai ma mi nǝ gha ma namalaghǝ na ndza zǝ zha nǝ za tsǝwi nǝ za hi bana hi bana hi bana kambǝragha nǝ kambǝragha nǝ za kumanǝ swai sǝghǝ zǝma ghǝni ghǝni ghǝni ˈyi ˈyashigha hyi kyikya to wu swai gha mbanǝ ma ghá ɗarǝ na ndza zǝ zha na dlǝra wsa zha sai nǝ hya ɗa kǝshi gha na wu nǝ dǝyi kaɓowa zhi ra wa nǝ vǝla zhi ra wu nǝ vǝlǝw swa ghǝnyi nai nya mban zǝmǝ mbǝ ghya nyi ra <hesitation> miya shi nai gha mban magha ghǝzǝw <hesitation> kaɓo kǝla gha na fama gha nǝ anǝ na ntǝnǝ kai wa sǝghǝrǝvǝ na ndza zǝ zha ma ko panai mbwa va vala ɗǝɗǝmǝ lokaca ra ma má gha nanǝ ndu rǝ vapunǝ gha swa kǝla ghǝnja shiw na a mban kǝlǝ kaɓo nǝ gha ɗa nǝ vǝla ghǝnji a mban taw swa zǝmǝ nǝ gha ɗa nǝ gha vǝla ghǝnji. Kambǝragha nǝnja sǝ ghǝna nangai ni wa sǝ nja na dza zǝnna mana kǝla gha gyiwhu ma sai nǝgha mǝli ˈyinmgya wsa whundi magha ntavǝ ma pwa whundǝ nna ingya gha wato wa mbwa nja nina sai mbǝ ngǝrau ndza mbu mbi ta pwuwa nǝ ndwa ha ma sai nja ha rahi nja kha ɗarkhi nja ha whundi nja ma kha gwiu whunda na vi sai tsǝghi mazhai nǝgha ma wa puwan khaglivǝ kulum kulum nǝ mbwa tsǝghǝn puwa nǝ omo nai mbwa tsǝghi pwuwa nǝ har wa pwuwa nkusan khagluvi rǝ va ndwi saimnǝgha nǝ ngǝrawa zǝmqa ndza mbwu mbi ko wsa zǝm na nza zi zha ma damuwa na nza zǝ na ko tlǝn na di gha na nza zǝ zha ma sai nigha vǝlighǝni kaɓo ma zhai gha kumanǝ tli ma mbwa gha ngal gha kǝla ghǝntǝn mbwa di tlǝ na sa ngǝrau na nza zǝ nina mi tlǝn ɓa na kǝla ghau ngalǝ ɓana kǝla ghau to wu wsai gha mbani mǝl na nza zi zha dolai nǝgha tli nigha tsu ghǝli panai ya ra nwu shina dolai nǝgha tli nǝgha tsu tsu tlǝri kwa nkwali nǝgha gǝla mbwa sǝghi ko mbwara tsu lǝntǝgjhi wsi nǝgha dlu ghǝzǝ nina wa gǝglatita yawa mazhai mwvu gha na wa mbwa fai pǝla kwa jibagha wa mbwa fǝwhi kaɓogha ko waya gha ˈma ra kǝlǝ wsuzha sǝghi kyikya ko malagha mbi gya haya na nza zǝ nna na mi ni gha na.